أقدم هوايه عندي هي القراءه، بديت نحبها من أنا و صغيره كي كانت أمي العزيزه تجيبلي كتب و قصص قبل النوم، كل ما نقرأ أكثر نكتشف عالم جديد و كنت نحب نغامر في مواضيع مختلفه سواء كانت ثقافيه و لا علميه و هي من أكثر الحاجات لتريحني، الوقت هذاك خلات فيا حاجه من الشغف خلاني نحب القراءه.